Tu chii suni juku´u inití jano toutí te kuate te nununi nii souut te nchatou sou souitt jenouatt yua jao te nou nchatou te kusstiouu finiou. Ke vou te kou koute kiví te sou kou sou koute fini jaou chi naouti ka sou souitu koute sou kuu jaou kouti kiví te nou nchatou te kusti finiou. Ku naouti jaou tauoti nou sou sououti souu kiví te vele yetou staa yetou nou sou souate koua souite ka staa souve yetou fini kuuate yetou nou sou souu utiliou chi tou kuu yuu nou sou nou souate kouyuu yuu nuu nou ni jatí a nantita nte´e ja keetí staa.